Eza, ga jnimi wu azado, e mire ɓelo, nɗye mi znazna de ɓae miri ga bmya eri kuma nɗye ada ɓe ge yna yi gbo gbo, nɗye mi zna zna de mi anuko do zae miga yi za nɗye mi wyegu chni eyna ɓewola mi gi wyegu chni eyna ɓewola mi gi zado ɓa kpe ko, eɓa ɗye yango de shna mi snu zado eɓmyi ɓwa ɓaga ɗye yna ɓa wyeknu ke ɗye yna ɓaga iya ɓa da gi zado ebmyi ɓwa lo, ɓagna za ka zanyi ri nɗye wo hna, kai tswashe a za ɓe ye ɓe giwo, wo ɗye za ɓeye woyi tna za bmasnu m wogiza yna hega ye yna dewo ha lo wo ba eɗye wo gihe ma anukodo zaɓa kpemi ye ɓa jni mi gi zado, ɓa gna za nɗye hna woyi eza n woga eɓe ɗye ko ɓeɓi tu ehehetu golo woga goshi ɓwa, ɓwaba baba. De nɗye yi, wo nayi gi wo snuwo ɗye ezhni nɗye hnia shni yna, eza hna tugo yna hega ɗye wa ɓe hna go tu wo ɗye wo snu shna a gna wo ɗye ɓe nyi ko dodo wo ya ɓyi dodo yi ɓe ɗye hna dage nyi. Mi anukoda za ga jnimi ɓa da gi aza, mi yi ezan nɗye ɓe mana ga zhi tu eza do tugo lo, miga laga gni gni mi saleni gi a nɗye hna mi sakni giwo ɓemana nɗye hna ɗye e zhi woba, nɗye zogi yi milo nɗye miga snu gye mi ɓe wo ɓwa kala ɓe mana nɗye hna e zhi woba ge yna hega ɗye ɗye ma laga gni gni mi snu ɓe ɗyen ɗye yna ka za hna wa ɓwa ɓe mana nɗye hna. Be mana kuma ga zhi, za knari e snuga de ɗyi num, mi anu ko do za ga jnimi ɓa gna wo hna wo la za gnuma ɓe wo wo yi tna lo mwo, woga wo ɗye eza yi gurema wogolo wolo fi wo jni. Woga kpe chigbe yenu, woga wu woga wo ɗye chigbe ba yi badege'o woga gna gnuma hni wo chi gbe yi'ɓa kazanyi rio hega lo ba ka zanyi ri dodo ha ɓwa popo, hega ɗye woga zhi wo ba dna zogo gbogbo gbo, ɓena zan cha. Wo ɓwa popo wo ye za ɓe wa go ɓwa ba, ba wawo kala kuge khi khi ri kewa wyegu snu gbmari wo snu ɓe ɗyen ɗye yna ge, wa go shna nɗye woɗye ɓe nyi wo ye zaɓe wo wu kė kė kė dna lom ė za gyna yimi za num, za gyna yi mi da gbma ɓyi num, woyi mi ɓwari da num, wo yi mi pyi da num, wo yi kni da num wo wu, wo snu za'ɓewo kni aɓe nɗye ynan, woyi eza mari n nɗye bmya he kpe zna da de wo yna, heya kpa znada de woe, hega kpe ɓe ye gbo gbo, hega kpa znada de woe he ga ɓwa ɓedo nɗye hega ke nyize ge yna. Ewo ba lo hega kpmi aɓe gbogbo mwa mwa bare ė zna kpada ba de woe zan ɗye hni, nɗye mi da wo ɓeta hni, hega kpe wo yen se tswashe ga snu hega chegnudo de woe shnan ɗye ha ɗye wo ye wo mwa gyna ko wo gni kpi kpi gyna eza gynan, wo za nɗye tswashe a snu woshna nɗye wo yi eza kni yari gbo, e azado nyi zan ɗye wo gyna, miga iya mi zo wo ɓe ta da gi wo, khikhirin se tswashe ga snu sega chegnudo hega kpe wo ye, pe shna nɗye ma da gi he yna.